La mahakasiky ny fandrosoa koa i da fandehana aloa agny ohatsy hoe la nandroso ny fiaignany da fanana fanana raha soa zany fi fiohara ny raha taloha zay gnatao hoe fandrosoa la agnamiko manoka